Ochichi the ochichi ichola ichola ma ochi-chi nmarui iyo-gweru thr wuri ibele vuzenia wuri with angba ihevuzenu bah nu hamezino okpokoro hamezino ozo ochichi evuzenu bah obuoma na kpaha beh eji nu ozu ochichi.